Ñy toetsy ny ñ'andro an'Etôpy añy moa: Toetsy n'andro torôpikaly, añatiny toetsy ny ñ'andro torôpikal'io ao, misy ñy manintsy, misy koa ñy filaminany avao, misy ñy hafanà noho ñy haintany, aminy ñy fahavaratsy mafana ñ'andro, maiky ñy tany, tsy misy ñ'ora, manday tsioky ratiraty, aminy ñ'andro manintsy, misy ñy lanezz tsy zakany.